Ese ese ing ge ngone so pake ese ing, ngone so pake koroho moda madoya ge, ngone so pake so koroho aki, ngone so pake so koroho ngisi, la ngone na moda madoya ge ena koroho se coma ena hare ua.